أكثر صفة تعجبني ومهم تكون موجودة في الشخص اللي يتعامل معايا هي الصدق، لإنه إذا كذب علي مرة ما أصدقه بعدها أبدا، إذا مرة وحدة كذب والله لو شيسوي ما أصدج.